एकतो दुसऱ्या देशां वाचपाक खूब तयारी करचे पडटा। पहिली खाई वायता तो जागो बरोरो असा जाल्यार पोवुंग जाय। तेजे खातीर व्हिसा घेवपाक जाय। पशिहे कितका पडटा थाई वाचपाक, रावपाक आनी जे किते थैर करपाकजाय तेह सोडून कडपाचे। पहिलीट प्लॅनें ची टिकटें बुक करून ठेवपाची। रावपाचे होटल सुद्धा पहिलीट बुक करून ठेवपाची। त्या देशीन खाई खाई भौतलो ते सोडपाचे। तूजे डॉक्युमेंट झाशे व्हिसा, पासपोर्ट सुरक्षीत ठेवुंगजाय। कोंक तरी सांगुंग की तू दुसऱ्या देशीन वायता, आनी तिंका सादसाथ एक फावती उन्हलोंगकाई थाई पावटोकू। थाई वायटाकू सिम कार्ड घेवे पडटले। काप्डे आनी जाय तेह सामां पॅक करून सूट्कॅसिन गालपाचे।